Kooku kay compter ko <noise> sax kenn mënu ko <noise> parce que <noise> lu nekk am na boo xam ne si géej la dëkk. Man nag foofu la dëkk <noise> aywa waaw laa <hesitation> rab yi dëkk si biir ndox daal xam naa ne bu ñu génnoon <hesitation> ñoo gën a bari li nekk si ci bitti waaw loolu <noise> daal xam naa ko.